Yaani chumma akhaii maskathia tokkit ghad beee amtan chumaa khunen pliers yedheni pliers khunen maaan yenen yaani chumolee akha khokomaa khaa amtan singenga khokoman ijareth khaan chumolee Khan inin gargar khutaa huji issan suuni dhub wonn hataa msumarinen innin gargar khutaa woo wothn khabane harkhisen inin hinkhutaa wonni wonn akhasisun dhudhu ishia inin hin khutaa gargar khayyaa